Rô Karazan̈a bômbon àby in̈y zen̈y karà: bôbô tamarin, bômbon sisety, bômbon vany, bômbon sôkôla, rô tioinksa àby iren̈y, pektô, bômbon karàmely, jôky, kôntirato misy kà rô karàzany bobon bôky ivelany ren̈y maro ai.